ممكن أسوي إضاءة طبيعية أستخدم الشموع والفوانيس عشان ننور البيت بالليل، طعام محفوظ وركز على الأكل اللي يتحفظ بدون تلاجة، <noise> مثل-متل المعلبات، الحبوب، المكسرات، ماء، أحرص علي تخزين الماء ،وإستخدم طرق بسيطة لتصفية الماء، التسلي ،أقرأ كتب.